Сангпуштҳо ҳайвоноти қадимӣ ва беназир мебошанд, ки дорои чанд хусусияти ҷолиб ҳастанд. Яке аз сифатҳои асосии онҳо зиндагии дароз аст, яъне дарозмуддат астанд. Бисёре аз навъҳои сангпушт метавонанд садсолаҳо зиндагӣ кунанд, ва ин онҳоро яке аз дарозумртарин ҳайвонот дар рӯи замин месозад.